Piso ndraiky tsary ndraiky mifampiôrokôroko vôdy na fampi- fampiadiady fa mifagnaraka tsara zareo kaofa fankahita avy akeo zareo kaofa tsy fagnaraka igny tsy m- tsy de mirabeky fa miadimiady fao.